<noise> Io fangalana sary io e dia agnisany fitaovana ampiasain'olona zany izy io a mba afahana mamoaka anô a amina endri- endrik- mamoaka endrika anô zany izy, amin'ny alalan'ny sary dia avoaka.